<hesitation> Ra ny <hesitation> fomba fiasan'ny ciseau mo matetiky izy, vin-draha roa miady ai- vindraha roa miady de izy vin-draha roa miady io vy samy marangitra, de izy mifanindry izy mif <hesitation> mi-mikigny miady io, igny amnjai o le raha agnivo akeo, manapaka satria le zare samy marangitra mitambatra, de izy aroa samy maranitra io m <hesitation> misefoka agnivo, rah misefoka agnivony ake de tapahinjare